O ki nyime na ofu, ofag ngum eya kpara-n-g, oto abhon a ma, ajag a ji tuk ayip a, aji tuk mma asuk nse a, asu. Kpa-r-a-ng, ebhu okhim eyim, okhim eyim, okhim eyim, okhim eyim, okhin mbi ajag, oji subhe. O yume abhon ama ayip. Feb, okhin nse oki, okak abho mfo abho nyi ajage okpi ejum, okare abho eyim edim mbi adig, onabhe owet abho na ejum abho nji asengha oseng okag abho ka mbam abho, okag oto abho se aji. Then me ndo me nkij chigi, nnog njak ka eji okpi ejum, nkpi abhon ame feeb, erig eshi nji e egba-e <hesitation> egbang ebhae nji e ki kuri, ekura. Nto abhon ama fine ajak ka oju mbi abho. Mme mbak ka a me nju. Se ka nyera nyera ofu, oki fag ngum eya, onyime na ofu okare agore ama mba Obhasi, okare agore ama se nyime o, ejum ebhi eji nyanghe nyanghe. Nyime abhon ame feb, nkhin abho feb nkak ka abho ama. O fam ka ere, okpet ofag ngum eya, ofag ngum eya feeeb, ojag oji kore ngun, osubhe eyim ebha, ebhu erig ekok nji fa, okhim ayip mma oki yume abhon ama, oyume abho feeb, onog oyume abho feb, ojome abho aku, okhin nfo abho okak abho, oji keb nshe abho obhaki ka kpe en en akpu bishe ebhe, o ki nshe mma abho, obhag eyim abho feeb okara bho, a di. A kpo di mbi feeb. Okhin nse amafo oki, ojaghe m ma feb, pokhim oki. We nnyen, okhin mbam nyi abho okpong abho okak abho owet abho. Oto abho se chong nwet, a rua. A nog arua mane mme nyen nki ji nji yume ayip kparang, njome aku a me, nnabe biji eme feb, nkhim owet ome ndua ka nwet. Ka oyoghe mfin esa, nkpo nyime na ofu, nkhin abhon ame, nyume abho ayip fe-eb, ebhu mma ajag ayip, mma esi mma ajag ayipo, ajag. Ebhu mma aka si mma ajag ayip o, ntuk ayip ka nju nyume abho feb. Njome abho aku, nkak abho nfo abho, nkare abho eyim edim mbi abho adi. khim ebhu eri nji adig nfik eti, nkak abho osep, adi feb, nto a su nse, nkhin owet abho nkak abho ka mban, nkpong abha, arua nwet. ka mfin eri. ofu okpo che, nsuk abho 'uun nyimi arue, akara agore, akare nse owure nyo a monghe wut. Akare agore ama feb. ebhu mma asi mma asuk nse, mese chong oji su nse, we chong oji fag ngum, we chang ayip. Na nong aki yun, nkiri ntun anyi afo fe feb nkare abho. Mme nyen njag nji subhe eyim fe feb nki abho ka jen, na etum ejire. Nyen, obhira mmon oo ka oya, ka jen anog ojak kpe nne adig eyim aka khin amit ame aki afo. Nnog nkhin mbi feb nnog nsubhe feb, mba kak abho afo abho ayume ayip abho feb, nkin mfo abho nkak abho. Nkin owet abho nkhak abho ka mbam. Nkhak abho eyim edim, adi feb, mme nyen nkhin nse nki, nto abho me se chong wun. Ebhu anog arua, mme nji yume ame ayip, nkak mfo ame, ebhu ndig-eyim o, nkhin fine eyim eme ndinkhin fine eyim eme ndi, nkpet oji nyi nwet ka eji nkpia abhon a me. Ka nfin eron, nkpo shuk abho na ofu nkanika esagasa me se ruwun nyim, arua nyun. Nyo atuga ayip o, aji tug, nyo afagha ngumo a jifag, nyo esug nse o, aji su. Mme nyen nki ji nji subhe eyim abhi feeb mbi nkhime, eka eyim a bi afo because nyim okhin ekae eyim ano okare mon. Nji sube mbi feb nkara abho nkak, we nyo en ebha, we nyo en ebha, we nyo, a nog adi fe eb, arua nyi nwet, nkhin mbam abho nkpong abho arua nyi nwet. Mme nyem mane nrua ka eyam aji nji yume ayip a me feeeb. Nnog nyum e ayip ame feb mba ture biji. Eri nji ndig e yimo nkak eyim eme ndi, nture biji, nkhin owet ome fine ndua ka eji nkpi okpki. Nji nkpia abhon che ntag abhon a me eji otag eti eman. Ka ofu ka ofu mbi osera biji abi afo, n du in yun ka ofu abhi na ofu etum, ahbon amoji nwet, Nnot nji nnora, nkhim feeeb, we chong o ji tuk a yip, we su nse we yim nna, ayim eyim ambi afo fe feb. Mme mba khim eyim Nnot bitime, nnot agbangbang mma ekhin a eyim, me se eru wun ebhin. Ejag ebhin, eji yim etum fe feb. Ebhu eri nji nsim a em <hesitation> ejum nfigh eti nkara abho mfb, ebhu eri nji nsima anyong nkak abho nsim nkag abho, achime, akure. Akpo kuri, mme nyen nture eyim mbi nki khin nkare abho adi ka jen aji yim etum a karim. Nyera nyera ofu, ofu osera biji mbi ejigha Obhasi obhre. Na ofu nyume abho a yip kparang, nkeb nfo nyi abho nyi a ki keg nki, nkare abho eyim edim, adi nkeb abhon nti ma a ki ji aji kak ka nju Obhasi nkare abho, Nkag abho nfo abho, me se chong wun. Abho arua. Mme nyen mba nture mam biji eme feb. Nkak efo kpe efo njin nji ekora nji okagao okhin okag. Nkhin nwet ame nyi e u ebhinga eyum Obhasi nkag ka ebhan ejame. Nture biji eme. Ndua fine, ndua fine.